Ñ'antony ñ'ilà ñy foly: -Hañaliova ñy hy, mba tsy hamparatsy ñy nofotsiny ñy hinteña, mba tsy ahaloaky koa ñy hinteña, satria lafa teña manokitsokitsy hy e, mety haratsy ñy lofotsy hinteña, ho loaky ñy hinteña, manahakan'izay koa mba hiarova aminy ñy ativava nteña.